कुत्तो की सारी नसलो मित्रवत आइना। कुत्तो की नसलो सब बराबर ए कुत्तों आदमी को सबसे अच्छा दोस्त है। इच्छा अदामी भी ऐना दोस्त जोचो कुत्तो ए।